er verkum í vinnslu fagnað og áhorfendum gefst kostur á

tilurð verka sem síðar enda kannski á fjölum leikhúsanna ókeypis er inn á alla viðburði hátíðarinnar sem á sér miðstöð hér í Tjarnarbíói við ekki sett alla sem eru komnir saman

er þakið sko við viljum fagna samtalinu það er svona mikil nánd í ár og öll verkin á hátíðinni eru í vinnslu á mismunandi stigi

ég fann sem sagt þessi föt sem ég held á í geymslunni hjá pabba og komst að því að pabbi var búinn að vera að geyma þessi föt í kassa frá að ég var krakki og það er eiginlega bara svolítið kveikjan ég er bara að velta fyrir mér af hverju var pabbi að geyma þessi föt og hvað átti að verða um þau og eru þetta barnaföt sem ég átti að klæða mín tilvonandi börn í eða eru foreldrar mínir að bíða eftir barnabarni svona hugmyndir sem ég er

bjóðum upp á algjört listrænt frelsi sem felst meðal annars í því að það er ókeypis inn á alla viðburði þannig viljum við líka gera þetta aðgengilegt fyrir almenning áhorfendur eru meðvitaðir um að við erum

að rannsaka og gera tilraunir í eina

ég held að það sé svolítið hollt og gott að fá að gera tilraun og sjá hvernig hún virkar og þá að geta unnið verkið áfram en er ekkert svolítið viðkvæmt að hleypa áhorfendum eða einhverjum utanaðkomandi inn í ferlið í miðjum klíðum áður en tilbúin afurð er sett á svið jú það er viðkvæmt sko en

það er einhver rosalega mikil áhætta þarna og nánd

í vinnuferlinu gerast svo miklir töfrar sem er erfitt oft að setja fram í lokaafurðina þannig að þetta býður upp á rosalega svona fallega stund og falleg samskipti þetta er eins og önnur verk á hátíðinni í vinnslu mislangt komið er þetta ferðalag með einhvern áfangastað í þínu tilfelli sérðu fyrir þér hvernig lokaafurðin verður eða á hvering formi hún verður sko ég er

helst að vinna með sviðsetningu á sviði og að þetta sé einhvers konar sýning þar sem ég er að segja einhvers sögu í gegnum þessar flíkur sem eru þá ekki endilega svo persónulegar fyrir mig

persónulegar sögur sem tengjast út í einhver víðari víðari málefni sem fleiri tengja við þátturinn von úr viti spurningaþáttur við viljum mjög mikið fá listafólk af öllu tagi ekki bara sviðslistafólk heldur langar okkur að tengja því þær eru mjög spennandi haustsýning hafnarborgar í ár ber heitið allt á sama tíma og fjallar um hvernig myndlistarmenn samtímans takast á við frelsið sem finnst í myndlist í dag þetta er í níunda sinn sem hafnarborg heldur

innsendum tillögum sýningarstjóra sem að þessu sinni eru þau Andrea Arnarsdóttir og Starkaður Sigurðarson spurningin er smá þegar listamaðurinn hefur allt þetta frelsi eins og kannski einstaklingur í samfélaginu hefur hvernig mótar maður einhverja merkingu úr því hvernig býr maður til eitthvað úr einhverju sem getur verið hvað sem er það er frelsi í myndlist í dag hægt að túlka það þannig

hvað sem er það er ekkert bannað það er allt gilt ef þú ert að gera mjög hefðbundið olíumálverk þá er það á sama stað í listasamfélaginu og gjörningur eða þessi tvö málverk þetta hérna fyrir aftan okkur og svo annað hérna frammi það er ekkert sérstakt konsept eða eitthvað svoleiðis við ákváðum bara að vera myndlistarmaður og málari þú mætir bara í vinnuna og gerir eitthvað og svo bara verður eitthvað til

unga listamenn á svipuðum stað í ferlinu svipuðum stað svona nýútskrifaðir fimm sex ár síðan þetta eru það er keramík

sem við búum í núna og eins og við þekkjum hann meira svona eins og málverk eitthvað sem maður var meira að læra um í grunnskóla þessi still life matarútstillingar og

frétti að sýningin yrði svolítið um þetta rosalega frelsi í myndlist þá fór ég svolítið aftur þangað og ég var að velta fyrir mér þessum gömlu málverkum sérstaklega hvað það eru mikil líkindi milli þeirra og okkur að taka

af matnum okkar og setja á

ég fór svolítið að bera þetta tvennt saman og bera saman hvernig við vorum að

myndefni fyrir langalöngu og hvernig við

myndefni í dag

rosalega margar leiðir til að skjalfesta hluti og það er rosalega stutt leið eða stuttur þráður uppgötvaði ég í gegnum alls konar tilraunir frá því að taka mynd af mat eða taka mynd af máltíð yfir í að gera

yfir í að gera

fyrsta tækifærið til að vera listamaður fá greitt fyrir að vera listamaður fá tækniaðstoð fá að flytja verkin sín héðan og þaðan sem er oft gert bara í